Nda naun mje mu nda lanjajaiñ kuent mas lmap mje con kie si nda lnaun dimiut pan ni biu nipo lanjajiñ bi mje ne mas lmap ya lanjajiñ mas cabau pok lma kjan siga lanjajiñ asta ke ganjua pero chi ya lii ki maruchan ya ni biu stanan pero ni biu nip paik nda mas lnin kjuende sabritas kjuende coca nda liey nip mjau deru lnan mejor nep nmu es mje nmaip nkijiuy ntjui amje con kie no nan kit sabritas ndoji mas kuje mas tnin ya mas tanin. No kjuende mje ne mas paaip y bi mje lme es de ntjua lmu mas banis no de biu minsa ne mas xinchijian y ru ljiu es mas mkia lmaip ntjui y lmu kie aveces nip kiua lii lo que lii nkiep pus kiua xiau kuando nda alejen kueje lm e y cundo nip lme y kian cua kuaju takajan lme ma gatan nda ki mandado y casi kiua nip tamen tamin pa nda jo la ntan nep no mas tatanan lo ke nda nuun laep nda lonche mas paap nda gnu pa bu kueje nan ndaja sopa. No kjuende sabritas o coca cuent nda pan nda kuent lejemp nkijiuy nip es nda alimento para nda nmaip ni biu nda lnin ni bi ta xinkijian canuyi tlejenan nda ganu kueje ya dateu nda kpiey con nda galleta lnan ast xiñiu kue kara tnankie tjuusan nda ma stanan kiua nip tsjau lii nda kuje nda ntan bajau me ya tjujuñin ya gnu.